Kwa jamii jiisu susu susu valangi, mnyama no toona ana akiri, ni kuuri, sababu kuuri, na ko wamfugire kuuri, siuripata tabu ki yoo laanga ki mlinzi sijui chee, ko wavire na kuuri vii noo kira kintu. Kuuri noo mlinzi waako, kwamfano kooro kona uri na mamari yamemma na mavinto yamema, usina da mlinzi koo wapatile muntu anokulangirrya vintu vyako, siuriweza tuku lakini koko wasakire mnyama aina ya kuuri. Koo upatire kuuri vii, kuuri vii noo kira kintu, yaani kuuri, kuuri noo noubadili ya muntu, ko wapatire kuuri ika <hesitation> hera vii chakurya chaboha, ukamlangirya afya yachwe, koo ina maana kuri no kira kintu katika katika mazingira aya ye twoishi, yootakiwa uve nakuuri sababu kuuri no mlinzi. <hesitation> na koko na watite na n'gombe, <hesitation> vee wadoma na riisha yotakiwa, kuve na kuuri, sababu kuuri no mlinzi wa kilakintu na ko wazingwire na muntu yotakiwa utumie kuuri, kuuri noo noo mnyama mwe- mwetamwenda na mnyama noo ana- anasifa jaboha joo joo kii kala na vantu.